Oware no mere jo ome owho wo oware na ho ahwo na ho me te rue owho no obi lu zie zi ebo akpo, evao owho na re were ome me re wo egwo lo kpaho owho na keme na ohwo na ha obi lu ziezi woho ahwo jo no abi lu ziezi no ate rie wo te rue oghare no a bi yeri ovo dede were nu hu uzo we ti je nu hu zo bi akpo ve je were owe keme na ahwo jo awo ahwo no are ta na ho akpo ri a + dhobo te owho na no ohwo na owho tio nana we sa vro no jo ene owho, na ro kene na ohwo no ore ta uzoeme so me te rue owo no ore ta uzeme, me re yo owo ne gega that is me re wo egwolo kpa he owo na gaga. Owo na, me te rue owo ne no abe nya haro mere yo owo na gaga ke me ro ahwo jo no arie ne owo oware ovo no wo ea e ro dhese kpahe keme na ikpehe eware ovo eware no are hi owo tio na me re wo egho olo kpo he ahwo ye na ha owho no mere wo egwolo na yo owo no te rue owe no we b nya tho ave se owe ave me owhe ave vo we no mo me or igben su me oware no wo gwolo lu na owo ma ha woho ede dek ma jene ugbe nesu me jo te se ome ote ruo me no ko oware nu we gwolo na ko okieho me te te kie no oke. ona be te oware na ro ote je họ me te vo we re me ta eme maje ta eme na kpobi no eno eme no ugbesu me na gina ta kume na omamo eme ahivo ano mere gwolo nya ku gbe then ahwo fa on mere gwo nya kugbe. no ire dhese eware ko owho woho eyaharo no are wo eyaharo na ar fio we fiho oma mo egbe. we tu luo one ra kpo bi no we be te no owho. vo sa fi obi wo ko we ha oro so oware me mo egwolo kpo ho ahwo oye oware of a ho we te rue ahwo no awo ema mo okoko fiho ehe eye na va je ja <hesitation> re yena re je wo egwolo kpe ne awho ahwo yen ye ahwo ire dese emamo edhere ko we owo ahowo jo dede we te bi lele ai yusu dede bi lele ikpele

Oye ho obe no wo be te, ro nya haro rorovie ate no owe no ono wune owe iruo? Wovesa dhese owho na oghe du jono ate se no ono wune owe iruo a je se owho na re ha rue <noise> omate be rue koyeho who wune iruo na re he, who wune iruo na re ha oyena o re lelie omarue keme na iruo no wo lu tho oye be te le lie awho na se ino nyaze omozara no o bo no o wune iruo mi owhe ha iruo no o lu ke omai orie lu zie zi hi fiki ye maro se owhe reko then oware ofa ho.